أني بختار هذا العمر، أني عمري سبعة وعشرين سنة. وأحس إني يعني وصلت لي مرحلة في حياتي إني سريعة البديهة ومو واجد صغيرة وجسمي الحمد لله واجد زين وما فيه أي مشاكل، ما عندي أي مشاكل صحية. فهذا- هذا عمر جيد للتوقف فيه. الله يديم العز إنشالله.